אויב די ווילסט עסן ביליג און א רעסטעראונט, קענסטו נעמען א טרינק. אזא מין זאך א טיי וואלט געקאסט ביליג, א קאווע וואלט געקאסט נישט צופיל געלט. פיצא איז אויך, מיין איך איז אויך נישט צופיל געלט, א סלייס פיצא. אדער <hesitation> פאסטע, אביסל לאקשן.